Cha ni kwbangma jaat tongo jemom true cha green cha oolong cha black cha puerh cha tei herbal cha. True cha khe camellia sinensis bufang ni swlamjago. Green cha rok wngkha sencha matcha dragon tei gunpowder cha. Oolong cha rok wngkha tieguanyin cha da hong pao cha tei milk oolong cha. Black cha rok wngkha assam cha darjeeling cha early grey cha tei lapsang souchong cha. Puerh cha rok wngkha sheng cha tei shou cha. Herbal cha rok wngkha chamomile cha peppermint cha rooibos cha tei hibiscus cha. O cha rok no nwngkhai chini saak ni bagwui belai kaham.